Amra maun <hesitation> ina rai se <hesitation> sesa lotu hoan saka balia tusre amara se tu lalafole ka tara yana hifnainan tu yana monenan silo mamale mulone ite eseseni ufe mama tuya silo huan, silo ra ani nika bobo tonoi tahuna ana saja. Ita tul halafole bala tara inara narai tata faine yei, ita ra ina yakahe maikehe ita abadan ni tara ena ninhe silo husa wa silo husa waina anin niketa mamalik tulai jampe beli obatlo silo ra ufayanin <hesitation> ateholoi silo ala fole loto si alfoni si ina ra se abali ni atu sira amara siri ina ra se halafole ufei mama tuyas amra ina narei dibam ra amra kamela manise sefulai kaolu huan nika olohu <hesitation> olo takisa olo <hesitation> kan suda olo aka otenek lewa <hesitation> amra fatua mahun tumra aifamai yekahe yamahu sira amaun adak sampe bilya tu hohola.